سپین، تور، سور، شین، ژېړ. نارنجي، نیلي، خړ، ګلابي، بنفشي. سره زری، خړ زری، نصواري، فیروزي، او نارنجي. رنګونه ښکلا ته معنا ورکوي، هر یو ځانګړی ارزښت لري. د رنګونو استعمال له مزاج او چاپېریال سره اړه لري.